<hesitation> vidin'ny tragno à Madagascar atô ai, arakarakan' le tragno, arakarakan' ny toeragna misy ananjy sy hatsaragnan' le tragno, raha ohatra hoe somary amin'ny ville ville le tragno a nosady tsara be, malalaka no étage ai de agny ho agny aminà zato tapitrisa agn, fa raha ohatra hoe ambanimbanivôlo no sady ratsiratsy koa tragno sady mahetihety ai de <hesitation> agny ho agny amin'ny telopôlo tapitrisa d'efa mahazo.